Okeh, handak bekisah ni masalah manpaat kulukas ya kalo? Nah menurut ulun kulkas ni sangat bermanpaat pang gasan rumah tangga berkeluarga tuh. Yang pasti satu rumah ada satu kulkas dahulu. Nah yang pertama kenapa? Karena lebih mengawetkan bahan makanan, nah. Yang pertama tuh misalnya kita handak beulah es batu. <hesitation> Nih tinggal andak banyu putih ya kalo? Andak ke pelastiknya diulah kaya batu es, kaytu nah. Nah, habis tu dibuat ke frezzer pendinginnya tuh. Saharianan lah hanyar jadi es batu. Nah, yang- yang pertama itu, kawa beulah es batu. Habis tu pulang, daging. Nya daging nih kadapapa lawas asalnya beku, baku tu nah. Nya diandak di frezzer tuh, nya bisa setahunan lah maksimal ya kalo? Tahan aja tu di frezzer, misalnya nya beku. Tapi misalnya nya baya dingin sepoi- sepoi tuh, buruk inya. Kada baik lagi, kawa kawa dimakan, bebelatung kaytu nah. Nah amunnya dibaku akan, tuh tahan setahunan. Nah, habis tu pulang, misalnya kita ka pasar nih, nukar segala nukar nyiur, napa- napa tuh. Amunnya kada dibuat ka dalam kulkas tu. Kayapa yu lah? Bisa lakas inya, lakas kada baiknya. Inya amunnya nyiur beparut, nyiur beparut tuh kada langsung diulah, amunnya kada dimasuki kulkas buruk. Masam inya rasanya kada nyaman. Habis tu pulang buah, nah. Buah- buah jua kawa dimasuk akan. Jadi tetahan lawas lah. Kaya limau, habis tu pisang, habis tu samangka nang kakaytu- kaytu tuh yang banyunya banyak tu nah kawa dimasuki. Durian kawa jua, talawas jua. Tapi duriannya jangan sebijian dibuat, dibi dibi dibilak dahulu duriannya. Habis tu lo keluar nih, dapat nih tangahnya nih. Hanyar dimasuk akan ke dalam piring buat pulang dalam kulkas tahan lawas. Habis tu kawa jua misalnya makanan kita nih, kada habis ya kalo seharianan. Kita buat ke dalam kulkas, jadi tetahan lawasnya esoknya kawa pulang disanga pulang, nyaman pulang. Nah nya tu lebih, kaya pa yu lah? Misalnya kulkas kadeda nih, lebih boros perasa ulun lah. Lebih boros kena rumah nih, kada kawa menghemat kaytu nah, kada kawa menyetok jua. Soalnya munnya betetukaran napa- napa tu, nukar banyak tu kawa gasan belawas kaytu nah. Misalnya hari- hari nukar- nukar, bensin kayapa pulang bulik- pulang bulik ya kalo? Misalnya kita sekali sebulan nih, nukar banyak langsung buat dalam kulkas. Kada usah nukar- nukar pulang kita ka pasar. Kujuk- kujuk kujuk- kujuk, hari- hari berapa bensin taguna ya kalo? Nah, itu pang manpaatnya menurut ulun.